يا خويا أنا ما كانش خطره درت روحي ما شفتش واحد، أنا ما <hesitation> كي نعود شفتو هاك وما يساعدنيش نشوفو <hesitation> يروح يلعب بعد، يفهمها كيما يحب وما نهدرش معاه ولا حتى ندير روحي زعما ما شفتوش باه منهدرش معاه، ها نخرجهالو طاي طاي عيني عينك قال آ خويا نشوفو نقولو دز معاه امشي تقود على روحك، تا دز معاه دير فيها واش تحب يا حسراه يحركلي شعره ولا.